डॉल्फिन...पाणि मां रौंण वल़ा जीवों मां सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान जीव ब्वोलद डॉल्फिन माछ ते। सि क्या ह्वोंदिन, शांत ह्वोंदिन, मिलनसार ह्वोंदिन अर ल्वोगूं दगड़ि भौत अच्छा से घुलि-मिलि जंदिन। कुछ डॉल्फिन क्या ह्वोंदिन ज्वो ल्वोगूं दगड़ि घुल्ल़ं-मिल्ल़ं, तूं दगड़ि खांणों खांण तक पसंद करदिन। यमण्यें ह्वोंदि डॉल्फिन मच्छी। और क्या ह्वंद..कि जब भी लोग क्वे छ्वोटि नाव रौंदिन, आपन बार बार द्येखि ह्वोलु कि डॉल्फिन तूं छ्वोटि नाव का पास चलि जंदिन। किले? आदम्यूं दगड़ि घुल्ल़ं-मिल्ल़ों ते अर खाणों-खाणों ते।